A' janal ma' ki' b'ix a' tulakal makoo' ma' umenb'el ma'lo' a' janal ma'lo', men tulakal makoo' kumenb'el janal <hesitation> jach ki' jach ma'lo'il max <hesitation> man tumentaj <hesitation> ma'lo' a' janal ma' kib'el ki- kijanal men ma' ki'. <noise>